الآلات تنجم تنتج فن، لكن الفن الحقيقي هو جهد بشري. الآلات تتبع خوارزميات، بينما الفنانين يعبروا عن مشاعر وأفكار. الفن يتطلب لمسة إنسانية، ويعكس التجارب الحياتية. الآلات يمكنها تكون أداة، لكن ما تعوضش الفنان.